כ'וואלט ענדערש געוואלט נישט צו דארפן עסן, וועגן שלאפן רוהט מען זיך אויס ס'מאכט א סוף צו א טאג און אן אנהויב פון א נייע טאג, און מען פילט זיך אויסגערוהט, מען פילט זיך גוט אבער, עסן איז מער א שלעפ צו דארפן געדענקען צו עסן און אויב מען עסט נישט ווערט מען הונגעריג און ס'נישט אזא גרויסער חילוק. כ'וואלט בעסער ליב געהאט צו נישט דארפן שלאפן